كنت هتعلم اللغة الألمانية علشان بلاقي متعة في ان انا اسمعها وفي ان انا اتكلم بيها وكمان بيتكلم بيها اشخاص كتير جدا في العالم <hesitation> والبلد ال- السكانها بيتكلموا ألماني هي بلد جميلة جدا واحب ان انا ازورها زي النمسا وألمانيا ولوكسمبورج.